انا حيواني المفضل هي الحيوانات الاليفه زي القطط الشمبانيا عندنا قطط بالبيت جميله والله كائنات رقيقه وما تؤذي وهي من الطوافين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من القطط كائنات لطيفه من الطوافين والطوافات ما تذيع حلوه يعني في البيت وجودها يكون حلو يعطي روح للبيت وبهجه هكذا